So tawi aɗa winnda ɓataake njaarnaali, a hoccan ɗerewol jooɗngol, laaɓngol. Mbinndaa hen njaarnaali ma. Kolla wonde a weltiima no feewi ko joomun hokku ma malla ko joomun waɗan ma ko. Kolla a weltiima tigi tigi- tigi, haa joomun tawa so janngii ɓataake oo, ina welto.